كانت أول وظيفة لي هي وظيفة الكتابة على اللاب توب، فكنت أحبها كثيرًا واجد كانت لطيفة واجد مسلية، وعلمتني الكثير ما في شيء إلا وتعلمته من هذه الوظيفة وكنت أروح مع رفيقاتي لكي نتعلم أكثر وأكثر عنها.